Takarara reta oyeporu yave jaeko täta yarajayae jaeko yande yaru vaera mbokipe jaeko yayapita ñapirota je o yaumbirita jayae yande puere ñapiro sugui täta ojo yae yaeki sugui jaemavi mboki ojo